يعني عن نفسي لا والله لا أحتفظ باسمي الحالي لأنه يعني مرتبط بتاريخي <hesitation> بكوني أنا مريم مرتبط بأهلي يعني إذا غيرته يمكن والله أحس إنه شيء غريب يعني يعني هذا الاسم جزء من هويتي من ذاكرتي من ذكرياتي مع أصدقائي يعني الكل يعرف اسمي.